Li seggi cu li roti, spissu chiamati carruzzini, sunnu prugittati pi migghiurari li spustamenti e la ndipinnenza di li pirsuni ca hannu problemi a caminari o sunnu completamenti ciunchi. Ossia servunu pi pirmittiri a li pirsuni ca hannu difficultà a muvirisi cu libirtà.